Nemule lemnyama ipata hisia sha binadu mfu mnayama ngeishi mnayam etakilie shikiria mnduwatavo, hetete kumbukumbu njoosefo mveka fosi itiki basi.